مشروبي المفضل هو الفروبي، فروبي التمر، نحب فروبي التمر <hesitation> مع الفواكه <hesitation> تمر وموز وحليب وسكر <hesitation> ونضربه بالخلاط، أحيانا ندير له شوية إضافات، لو نحب نكهات أو حاجة إضافية يعني. <noise>